מ'לייגט עס אונטער א טרונק און עס געבט אכטונג אז ס'זאל זיך נישט אויסגיסן אויפן טיש, און ווי אויכעט איז דאס אן עלעגאנטע וועג ווי אזוי מען קען סערווירן א פיינע ווארעמע גלאז קאווע וואס און סיי וועלכע אנדערע טרונק.